Pank om asutus, miä võimaldas <hesitation> inemiisile erinevit asjo. Näütüses raha hoiustamist, <hesitation> pangakaardi pakmiisi, investiirmisvõimaluisi, raha vällä võtmist, ülekandit ja viil pall'o asjo.